<hesitation> Karazana kafe a: akao ny cappucino a, ny mocha de kopiko io, karazana le vovovovona vovovovon-draha igny, de misy ny kafe tsotra kafe mainty zany le vita avy amy vovona kafe le naturel a, de misy koa kafe atao ronono a le kafe efa vita igny a atao ronono.